À livello popolare se dixe ò se pensa che i spinasci aggiuttan à fâ ciù fòrte i moscoli, solo che a l'é unna lezzendia, basâ mi penso in sciô fæto che un personaggio de fummetti, ch'o l'é Brasso de Færo, o deuvia i spinasci comme s'o fïse unna-unna poçion ch'a l'aggiutta à l'a-à cresce-à fâ cresce a fòrsa.